nde kure latinde jehumi ko boya buri welgo am yotti hayfadde bola. Ɗo mi yie to gomnati dari holli ɓeɓɓe leydi muɗun, daga duroɓe licci, dureɓe gertode haa ngaɗobe, gese ko nyami. <noise> Haa ngaɗo be ngeseji aureji lio <noise> haa, kokkaɓe gineji, jamɗe matintiroɗe zamanu kokkaɓe, an kan kulle-kulle ko hewo <noise> ko suka laatiɓe e yiɗi nofo hore muɗum faa e wodi ngaɗangal ɓe kokke ɗun sukaɓe, <noise> ngammajum fu ko lati ko nafe e lyde e woɗi ko wale fa weli an sanne